د انسانانو د قدمونو آواز هر ځای غوږ ته نه راځي، خو په هغو ځایونو کې چې ځمکه کله او لوڅه وي لکه کاشي او سمټ هلته د ښځو د براق بوټانو غږ خوندوره موسیقي تولیدوي. یا هم په داسې یوه ځای کې چې کراره کراري وي د خلکو د پلونو آواز زر غوږ ته راځي. په خپه او چپه فضا کې د پښو غږ ماته د وېرې احساس پیدا کوي.